Shlyapa turlariga: Shapka, kepka, fedora, panama, bo‘mbey shlyapa, kovboy shlyapasi, breton shlyapa, kapelina, qishki shapka, bayksyor kepkasi, to‘rli kepka, somon shlyapa, dandy shlyapasi kabilar kiradi.